Ndiwogɨ achi lɚnɚ huɗaa lɚnɚ huɗaa nɚɚ gaa ka nafɚ kɨrɚgu lɚnɚ gaa ka nafe kɨrɚgu ngga anima a ndaa nzan sai sai nggɨ gomnati gaa lɚnɚ huɗaa dɨggba ɚlɚ gaa muni janggi muni gaa ka nafe kɨrɚgu munu nɨrtsu ka kɨl sɚ ji ka kɨlsɚ gaa nahagɨye monkɨn sɚ nɚ’ɚ gaa ka zudukɨh ni mbangaa a nda nzan ka kula lɚnɚ nzan hɨya nggɨmdɨn hɨya ɗɨkɚ kɨrɚgu muni mbagaa gɚkɨn muni gaa tsu kabu raa sɚ huɗaa nɚɚ wadɨ htchi dza nafta ahɨmwa hɨchi dza nafta ka kɨl sɚ gaa anda nzan ka ɚlɚ nɚ hɨya nza dɨgbam dɨhoɗa anda nzan a han ahichi tasɚ sɚɚ gaa gɨi a ndɨɗa ha hɨya ɗɚhɚ andaa nzan ka’ha hiɗɚ ka lenɚ nden tsu ta wai hɨya nzan ka taɗɚ lɚnɚ muni bangaa yake yake nɚɚ gaa ku mini nji a tivgu ayam iwamɚm monkɨn achi hika muji a tiugu ku hi musa to hi tsa aki ni nɚɚgɚn sɚɚ gaa nɚɚ nzan. Nggɨ dɨn ngga muni mbagaa gɚkɨn nɚɚ tsa mani kɨryau gɨchi kobon asɚ ɚlɚgaa muni huɗaa to hɨchi nza gaa ka nggɨmkih kabu sha lɚnɚɚ dɨ ɚlɚdɨ ɚlɚdɨ lɚno ndaa nzan dɨgbam dɨ ɚlɚchi ti lɚnɚ yam achi tiya shi re sɚ huɗaa nɚɚ ka kɨl sɚ gaa kakɨl muni nzan hɨya zokonɚ hɨya zokonɚ hɨya gɚtɨn ngga dɨ bwandɨ vɚ hiɗɚ ndama ti tsaman dɨga ha ndacha iwahan gɨi a hɨmwa mbagɨcha mbagɨcha nzakɨn sɚ mbani kɚri nɚɚ kare kare kun kari kari aɚ ken gɚkte nɚɚ dɨgɨcha kɚrta a hɨmwa tɨchi dɨ krta a hɨmwa a kɨl fetɚ gɚtin dɨ mahuɗa sɨkɚ tuku hɨchi ni dama sɚ hudaagɚkiɚɚ kabu sha lɚnɚ gaa anda tɨ nzan dɨgbam ka haung achi gan dɨ vɨ rani sɚ huɗɚɚ gɚkie nɚɚ tase ɚlu ka ndɨɗamgɚn ha woyu amma a ndaa tɨugu naan gaangɚn mama gyaɗɚ a ndaa bɨra tsu sɚɚ gaa sɚ mbani ɚɚ gɚtɨn gaa dɨ bwandɨvɚ hiɗɚ andaa bɨratɨn mboi bɨra lɚnɚn ka ba ri dɨggba koka ko uzachi ni mbaniyu dza sɚu tɨlɚ shiu nza gɚtɨn ngga gɚtin tsu dɨ mahuɗa sɨkɚ dt bwandɨvɚ hiɗɚ. Ti tsa man kaha ndacha iwahau dɨ bargi ko dɨkɨnɚ ko tifi mbɨɗɚ ka ka so nza ngga hiya zɚkonɚ ngga tsu hiya nafe kɨrɚgu dɨn a hi ka ɚlɚ lɚnɚn mu ni jangi ku muni tu nahani ban gaa gɚkɨn gɚtɨn kabu sha lɚnɚn a ja’au ndama ka gyaza lɚnɚ a shi hiya una tɚɚ <hesitation> hiya dzɨ ka lɚnɚ pɨta tɚɚ akidzamɨn aki gɨramɨn andaa monɚ monkɨn sai nɚɚ ɨnggaa sɚ hudaa gɚktn sai sai hɨch nzan hɨya ɗɨkɚ sɚ gaa gbaa shi gbaa vinɚ gɚtɨn ngga gɚtɨh ngga a ndaa nsan dɨgbam ka gulakɨh gɚtɨn ngga dɨ bwa ndɨvɚ hiɗɚ dɨ mahuɗa sɨkɚ achi tɚlɚ shi nzan hɨya tɚlɚ achi zekonɚ kɨtsɚ shi nzan hɨya kɨya kɨtsan ga malu.